Ummaq näütüses vutimunaq, näq ummaq säändseq väikeseq ja mitu tükkü mahus peopesä pääle, nail ummaq pruuniq täpiq ka pääl. Sis ummaq kanamunaq, noh egäüts vist tiid, määne kanamuna vällä näge. Hanimunaq ummaq veidikene suurõmbaq ku kanamunaq. Ja sis ummaq viil <hesitation> jaanatsirgu munaq, nuuq ummaq säändseq mitu mitu killo kaaldvaq.